यो पाठयपुस्तकको प्रयोजन भन्या बित्तीकै सबभन्दा पहिलात मुलाई क्या लाग्दो छ भन्यापछि जो हामीले शिक्षा लिदा छु ,जो शिक्षा हुदो छ त्यो शिक्षालाई राम्णो बनाईखेर राम्णो तरीकाले देखाउनु हो जसो लाग्दो छ । यल्ले गर्दा बिद्यार्थिलाई हामि पढुन्या मान्छेलाई चाइ चाइन्या ज्ञान, सिप ज्या हुदो छ त्यो चाइ पाठ्यपुस्तकले दिदो छ भन्या जसो पन मुलाई लाग्दो छ । हाम्ले जो क्रियाकलाप गरीराख्याका हुदा छु ,ज्या जति काम गद्दा छु त्यइलाई राम्णो बनाउनाका लागि पन यै पाठ्यापुस्तकले झिक्कै झिक्कै भुमिका खेल्याको हुदो छ । यो भन्याको ज्ञान हुन्छ जो त्या भित्रको त्यो ज्ञानको स्रोत एक हामीलाई दिन्या झिक्कै झिक्कै ज्ञान सिकाउन्या ठाँउ हो जसो पन मुलाई लाग्दो छ । त्यई भैखेर ज्या जती ज्ञान, सिप जोजो हुदा छन् त्यइलाई राम्रणी देखाउन्या त्यईभित्र भयाको कुणालाई चाई राम्रणी प्रस्तुत गर्न्या एक ठाँउ हो जसो चाई मुलाई पाठ्यपुस्तकको प्रयोजन लाग्दो छ । जा हामिले झिक्कै कुणा सिक्न सक्ता छु रे हाम्रो भबिश्यलाई राम्णो बनाउन्या एक किसिमको महत्वपुर्ण एक प्रयोजन चाहि यो हो जसो मुलाई लाग्दो छ ।